Nab dise, ahamiɲi ɗise. Dee, dee yaatu nan, dee diyayet gen. Gal, ɟam iyen aali miyen tine. Inte diyaye ɟiyat, tərət tə taran ɟiyayat. Tuwa haɲ ɲola muda ŋgen tine. Wo tə uɟen gardi daanane, taraŋgarde daanane. Naan, ahamiyena aran te tabo, ɲi- ol ɟamɓiye. Iin im tumidel, deetabo yade. Dede ayad nen, te yatu wada, wulde moŋg gəda. Deeb taaro yolo ŋgəna yaade taat ariɲa, wotir yumoŋg woŋg gəda wo tu sahaf ken dəgene. Wo to wada haɲolo ŋgən digin ti, ayigar tət tariɲ ɲin dikinti, taana. Adog don diya yedə daan tak. Naanə de, de, de dedabu de de, de de tara sahafuŋgənən. Marad degen tə wasaf kərə rəŋgətə, yolhen dam gənane, marad dəbən tə wosəb kə rəŋgə tə. Əm karkaw none, marat toosəb kə ti nɟaŋge marat. Tared ɟaayet in suuru ŋgəna nee. Too wada heɲ ɲolo ŋgə dəga ndas. Sahaaf kən dəgən tərə ge, wo taran dəgən ko, ta aalam kə garaneed, orol de moŋgi da. Wo de tar miʃakil gida, karamiʃakil gədək tə, tə oroɲi digin ti tə oreɲ dəgəne. Hen na hamira ran zata awoŋg boŋgolti niinti nəndi, Nende tə yaatə nən ɓay. Umar hed de ɗegen deden tə mbaale ŋgal ɓe gən nu ku, iinu kərə kə tariɲ yaani. Ala garde de tabo naman suura de nɟeliɲa tə aɟab kiɲa taraɲu pasa tə taraɲa bini. Ŋgal kil boboŋg ko, yil da de tawa tawarkiɲ nən. Nan karak tə tareɲ, ŋgalə got ro ndama ge gul, gol lafa ina. Dəgan də dam- ne got law po bədəgə naane, dan bəərtə tariɲa. Yolhok de ayad de tabo. Tu wada hay yolən dəgən tine taroɲ digin tine, yaa kə tə ɓa pasa marawaayit, naana ahamii na aharan de tabo. Ŋgal nɟamiidi in dunitən, yani tə wasab kiɲ yoloŋgə ki digin tii wo ti saaf kən digine. Wo tə wada haɲ yolam kə dəgəndina nana aran elben, nana diya ayati indi di di. De tabo de ndam gə ne, dəgə de, wo dahan. Yoloŋg de dihayet gine, titako baadən, ŋgal ɓe ga na ne, nen. Hamiyena arak, tetabo tə digən be, wo tə wagaf kan, kar oho miʃkil kərəf kə wagaf. Kiɲa ŋgar bu oho harakə kərə tə wogof, kiɲa wo tə wada han, tariɲe yeni dəgən dən. Ti yohol sururu ge, iyol həə nɟaŋg ri ge, yolhan ndamri ge, yolo karkaw rə ge, tə onan dəgən tiyol naŋgən tu wada hiɲe dəgən ti yol naŋgən, woo. Woo ɓee nan kadəm ŋger gədiɲ ɲa rətariɲa ɗar pasa marawaayit direk keya motoroɲol hara ŋgaba, ene deyayetin hara helbe.